Yo goundou fonin tokhoni wo ga tini wouroηa inta khenkhéné wona woutou woulé, woule nké wouro ngana ro a na do fogna, wonati moussouné, wonati djérinté, diagabé, tourηé, kandiané, kounta khenkhéné wouroηa, wonari wonati séliηé wonati gnigné, gnignén possou yogoni yéyi wouroηa kounta khenkhéné. Wo na daga gounéηa wona tourηou nko, wona boyi ni nko, wona borou nko.